Metti a man sott’a-o bronzin e fannighe passâ de l’ægua freida, l’euio d’öiva o no serve guæi à ninte.